Lafa zao ro mivily raha an-tsen'eñy, <shushes> manahaky ñy sakafo na aminy ñy toera fivarota bevata reñe, <shushes> misy karazany limy ñy raha viliko: -Mivily aho vary angony, mivily aho menaky, mivily aho tongolo, mivily aho karazany legim'io: añatin'izay ñy pomy detera, ñy voamaina aminiñy karôty, mivily aho menaky.